Ɗo nghani ɓe <hesitation> kowane pus ɓe-e nen kɨ yal kɨmun ner kɨ go kɨ kam kɨ ngyok mwa shi ɓɨt ɗi, mu put ɓɨt ɗi ɓe mu tok ɓangɗak ɗirshak komu tok ɓangɗak ɗin wokmwa kashi ye mu chan kassama komu nang rit kɨ nen pi ye ter ma ter kɨ mun ner par ɓe mu yal mbitɗi ɓe mu nang ritkɨ nen, kashi ye mu nang rit kɨ nen ni ɓe mu tok ɓang ngha yal la dirshak komu tok ɓanɗak ɗa ɓe <hesitation> mu tok ɓangɗak mi ɗin lu ɓe mu put kɨ mu tok ɓangɗak kɨ kɨ karangmwa shi wok kɨ ko ye mun kɨ gak ki. mun potong kɨchit ɗin wok gak. Ko kashi mu tok ɓangɗak yalla ɗirshakɨ ɓe <hesitation> ter ɗang gye ɓe akwai ɗirkishik pi bi ye ka̱ chinmwa mwa, kashi ye mu tok ɓangɗak yalla ɓe mu gyi mbi keshipo ko mu chenpo, kashi mu chen po, ɓe ngha yal ko-o lokachi kɨ mar ɓe ngha ɗo wer, ngha ɗo wer ko ngha mat ka̱ gha da̱ ɗom limar ri ko-o ngha tung piche Kɨ lok ngha tung pichi kɨ pus kɨ ye ke ɗo sarpogak gyimwa ɓe ngha be ka̱ ji ngha bat longmwa, kwa bat longmwa kɨ mwa dim mwa sa ɗon ni ko kɨ lok kɨ ɓe japmwa put pi mbitang mwa ji mwa lamwa nghani ɓe pi kɨ ɗom ɓwapɓi ɓe- <hesitation> ngha be kwat kwa dim ngha tung piche kwat ɗin limar ɗa, <hesitation> zuwa posin ŋi ɓe-e mu yal mu ji kiru ɗo karfi pet ghi mwa ɓe mu yal ko-o-o-mu ji mu shang lok, mu shang lok kɨ mu kang mbise me posin ni ko kashi ye mwa chat mbise muni ko mu kat kɨ mu ke gyi shipo ɓe mu sayil nen komu mat pi yang piter funu mwa. <hesitation> tar ɗo kogyi ne ye-e mbi chɨn chɨn che gyi dung dung ka ɓe mu yal ɓe mu put mu gyin yilse nen mbitɗi komu kat biche mu ɓalm mi ɓe mu put mu gyi yom chemwa, ko ha kat yom chemwa ka ɓe ha mat pi lishitmwa ɓang, mumlishitmwa ka ɓe-e mu gyi bichemwa mu chak yang mwa pi ɓat kɨ ɓwinlu mwa ɓang ko zwai ce mwa gyi Koye mwa dun fwan shipmwa mwa ɓe mun po dar komu lusmwa, ko-o pi ye tar gyi ɓe tar mar ka, mu gyip shwe mwa kɨ ɗim ɓang, ko-o gyi ɓe-e mun po biche dung dung ka, ɗang ter mun gyi ngyi mwa ɗo mu yal ɓe mupo lishit mwa pi lus kɨ gyermwa kɨ lu chat mbisemwa kɨ lu termwa, kɨɗa ɓe ɗin ter gyi mwa ɗo mu ya mupo gyi kɨ podangmwa kɨ mu pyen mwa pi matmwa ɓang kɨmwa ɓalwus shishik piɗaɓe ner kɨ ter gyimwa ɓe kɨ yal ɓe mun po shit kɨ ɓɨɗamwa ko-o mu put mbitɗi be mu charkemwa shishik ɗa la'a ko mu put mbitɗi ɓe tong ko veng ka ɗan bi ye ha chin ner kɨ ter ɗa <hesitation> ha ter par ɓe ha po leng kɨni te nen kɨ hal kɨ nghan shi bitɗi ɓe meɗo ngha yal ngha chine? Han yal mbitɗi, ha yal ɗin go kɨ kam kɨ gyokmwa ɓe me ɗo ngha chin mbit ka lansar ɗin wok chɨn chɨni ye, <hesitation> kat <hesitation> ha ma gyi yom ma, kat ha ma da lishitɗa, kat ha ma da kwakyang limar ra, kat ha ma da chin wan ko ka ba chin Ɓrik pi lus kɨ pichemwa ɓe-e bi ye mu yal ɓe mu remwa ner kɨ ter ye mun po shikchɨn mar ka mwa ɗo ɗa ɗang tar mar ɓe tong ko veng kwa ɗirshik, pi po ɓang gyi ɓe ha gomis si, mat kɨ chin mbise ha ɓangyi ɓa ha te yit'ar limar ri, kwa te yit'ar limari ɓe kaɗang la bi lokɓe kɨ ji katha ɓe lokji kat ha ko wu cham piche, ko kɨ lok ɓe ngha be ka̱ da ni longmwa ɓang kɨ jap mwa puɗi ɓe mwa lamwa nghan komwa gyenmwa ɓe ngha be kwat kɨ gha da ni ɗin limar piɗaɓe shitmwa ne nghan pochin kini ko yedda kowae ɓit ɓang ɓang ɓe nen kɨ yal kɨ ngha ner go kɨ nyok mwa kɨ kammwa ɓe a’ ɗo ngha po dar ka̱ chin ɓiɗamwa piko ngha ni zuwa pus dim dim mi ɗiɗer kwat nen kɨ yal kɨ nghani ɗang gha chin kwang yom mwa kɨ ɗimi ɗider kwat nen kɨ yal kɨ nghani ɗang ha chin kwang yom mwa kɨ ɗim mi ko ngha lishitmwa kɨ dim mi ɓe ka kɨ la'o ta gurm shang lok'a ɓe parche ɓa'a ter ko-o ha put mbitɗi ko ha chin mbicheka ɓa ha shang ɓang kɨ lokɗo pus posin mwa ɓe kɨ labi langsar ɓe ha langsarmwa ɗin wokmwa ɗi ɓang to piɗa ɓe shitmwa na kowane ɓit ɓang ɓang <hesitation> mun kɨ bimwa ye mu chinmwa ɗo mun ngas mwa ɓe mun kɨ bimwa rit kɨ mu chinmwa mwa ɗi, <hesitation> ha gomis ɓe tong ko veng ka re bi me ye pipo ɓang gyi ɓe ha chin gyi, ha karan ter ner par ngak te pi ɓang ɓa ha man bi ha chin ka̱ ka, pi kɨ ɓang tar mar ɓe ha mat limar, tar gyip shwe pi kɨ ɓang gyi ɓa ha mat limar, er- ter chemwa ɓe ha put par par ɓe marrang karangmwa ya mwa pan sar ke shipo ha ko mbise ɗi ko kaɓe am shwe marɗang mwa pan ha ɗin limar. <hesitation> tar yak hirm mwa ɓe mu put mpar par ɓang pi pus si ko mu dim mu yak hirm ɗa mwa ɗi ɓang kamin ko lokɓe karangmwa mwa katmun, pi ɗa ɓe kowane ter ɓe shit mwa ne nghan po re kɨmwa mwa Pi kɨ ha chinmwa mwa ɗoɗa, mbi chɨn chɨn ko ye ngha po re kimwa mwa pi ka'a chinmwa mwa ɗoɗa, <hesitation> ba ter ma ye nghan kɨ bi ka'a chinka ka kaɗang ngha mat ɓang ɗak ki pi che ka ko la̱chemwa ka ɓe ha gyi me ye ko ha chin parɗa zuwa pus dim dim ɓe ko pus ɗider kwatɗi ɓe re koye rit ka'a chin zuwa pus dim dim ko ne ye ɗiɗer ɗa kwat piɗaɓe tar mun gyi ngyi ɓe tar mu gip bi gip mwa ɗim, <hesitation> biche gyi dung dung oye mu po chɨn kɨni ka ɗang ɗin ter mun gyi ngyi mwa ɓe ɗir kishik mwa pi gyi poyom mwa limar ko-o likɨ shitmwa pi ko-o mu lus gyermwa kɨ pakpimwa ye don fwan dunmwa mwa ɗi ɓang piɗa ɓe